السؤال لي ممكن نطرحو على هد الشخص المشهور هو شنو هو السؤال لي معمر شي حد سولك وبالتالي غادي يكون هذا هو السؤال لي ممكن أنا ناخذ شي معلومة لي معمر شي واحد خذاها.